Laa la aaq' ru'uum nim y wulmood kich'apam han ja'ar laa la je'la ti'yaam je' ru'uum nim tz'oo' nila' nwilam pero je'tii' riwii' laloo' juntz'ep cerca reh wuchin si sin kinyo'ja ja'ar laa la kar je' jee' kax laq taqee' y nim kinyo'ja ja'ar je' laa je la osos taqee' ru'uum tz'oo' nawulam ru'uum rismaal pero yah je'tii cerca si si kinyo'ja k'eh ja'ar esta laa la ch'oh juntz'ep ja'ar chak'am laa la putzin